स्वीडन ह्या देशान रची अशी रंगीन उजवाडा पोटा। जासी कोईचाइ देशान पडणा जे पोपाक लोक देश विदेशून येता। आणि हांगारली वातावरण खूप शांत आणि नितळ आसं।